په پولنډ کې وېګیلیا ډېر مهم دود دی، چی د کرسمس سه یوه شپه مخکې لمانځل کېږي. کورنۍ ټول سره کښېني، مخصوص خواړه تیاروي، او د نابلد میلمنو دپاره خالي چوکۍ پرېږدي دوی معمولاً دولس ډوله خواړه تیاروي ددی ترڅنګ نور رواجونه لکه یوپربل د اوبوپاشلو چشن دوی وایی چی دا کار خوشبختی راوړی او او دپاکوالی نښه ده